एक व्याक्ति रज वो कोई अशी जिग्ग्यासा रज मतलब वो कोई भी चीज न कासो देख मतलब वो करे करतो थो। दूनतो रहतो थो कि कोई चीज में कासी मिल जेकासे की कोई खजाना मिल या कोई और भी कोई अद्भूत चीज न मिल। वो कोई एक समय, एक कमपास अशो मिल जो कि वो हाथ में लेना से। काई की भी दीशा में अशो घुमावतो फिरावतो थो। कोई यो इशारो करतो थो कि वह यहाँ पर कोई अशो घजानों चे या किमती चीज न चे। हिरा जवाराद चे, तो वो उकालिये वो फिर वहाँ पर उकी खोश करतो थो। और वहाँ पर बहुत सी चीज़ नासी मिलती थी कई जग सोना-चांदी का खजाना, कई जग हिरा-मोती का और वो संग्रह थी।